Nkyɛ mebɛpɛ dɛ menya tum wͻ mbowa do kyɛn dɛ menya tum wͻ mfir do. Osiandɛ, mbowa ho yɛ ahomtsew paa yie. Sɛ edze abowa bi tsena wo fie a, ͻmmfa no dɛ ͻtse wo kasaa anaa ͻnntse wo kasaa, da bi wͻ hͻ a obotum asɛɛ adze. Ntsi mebɛpɛ dɛ menya mbowa do tum na madandan hͻn kyɛn dɛ menya mfir do tum na mayɛ. Osiandɛ mfir no, ͻwͻ hͻ na ennkaa no a, ͻnnhaw w'adwen.